malalang rə fini tang gʊ malalang n'ji nəngngə swir gəri malalang man bəman jinii gəre kən kəsənta ki bən nəngngə fini nən malalang ə jiwʊn dəbe malalangngi ki bən fəʊwi hii. Hii wʊn fəʊ we we gə bə tʊgən yəng ke bə yərə ən kəsən ta gərəng bə nə ə jirmin ə fʊlawʊm yərə man kəsənta jir mani jinii jəʊri bənkwi ə muriyʊ bə yʊ nyəgʊ bərki mu bə chii rə kʊrsini bərki jiwe n'dʊ kəsinta kʊsən n'yərə man bə nə kwi jinii jəʊrə muri ki, fʊla man jərə jinii jəʊri bə sinnə dən, dəə mu bə sinə bwi me bə dəg n'jəʊri jinii jəʊri nyəngkə fərə gən bərki kəsəhi nən kʊrsin, kəsi me nyəgʊ kəsi bə fəʊ gʊ n; yərə gən nə bə nə jiwʊ bən jəʊ jinii jəʊri ə muriyʊ me bə sinnəng dəə wʊni jiwʊn nyə chʊmo nə malalang nə yərə man bə kəsing ta gərə ki. chumo bə suwe go <hesitation> go ni wun nəu sirəm, kaitə ni wu nən sirəm nyuiiwe ə nyəbə yəlləng nyuiiwe a nyəbə fumtəng nyuii we neewə a dəg bə nyuii we a mədə swiyer bərki kasi hi nən kusang kusan a kasiyu we bə dəg nəb mwəm ə kabə kai tə mo, bərki kaitə mo a chiibe rə məgsai, kaitə mo a chii kaitə kusani nəb mwəm bə sinnən a jiwi nəb sugə yəm bə moi bə chii dundə mon ka kiyəre, me bə dəmmənən chii a gwə kagəm bə mon bərki me yolləng a kaitə mo, me bən dəmmən n'chii a juggu a nəb bərki ka mən kamərə jinii a bujiri a nəngngə bwiyu a kaiyu. bətə bi a gu ki ka dəb mələləng, a dəb mələləng ki, ka ka tursamən ko tursa tən nə gusir, a jiwə tursatən nə gusir rə bə tumən kai gəre yərə kai nə ku nən ka nən gəri me yərərə kai nə nən nu a jitə ti rerə suwi. kai ni hinin mən bulgə bulgi, n'bulgə kai ki kai ka nyəre məni kaiye bə fəu go tungən n'tumən bə kaiye ə jirmən nyəgu ki bə nu nən yunəng ə muri kaiye, yunəng ka məuriyə kaiye ki me bə ləm chiim bərki ko jute nyəngka ki bən nuiye yunəng məni me bə ləm bo ə jiwi bətəbi ə chuu jiinii ə jiyu ə nəngngə nemər yərə rə dutəttəng jiju yərə rə bətəm bə kantəm bə fəu go tə bəmən jinə jiyu, ə jiwun bənjim bə dii ə kantə ki bəgəi bə sug bətəm bə ka rə yilləng bwi, nee be nəb bə buuwum ka ti bətəm ə yəm yəm ə jiwəi wurere dutə hi me bə yiyə bwi hənjim bərki ka rigə bəmən duti hi ə jirmən nyə gu yərə kan fərəgən, wu ni əchii nyəng ki ə bəmən bə dute ki bəgi bə nurə, yərə ki jirə suwe gərəng mo nyui yə nəngngə bə məbsəi ə murə kaigu, ə nəngngə bə fini nən mələləngngi, ə tumən kasən tə gəri bə nurə nibəri n'gə nyuiyi bo bwəigu bə chii həngu bə chii tən bəgəi bə ka həngu bə nui bujiri ə murə bugəi, nən yəng bətəmbə ə bəmən bə jinii ə jiyu ki. wʊ la ma kə ba nʊrang? ba sʊwe go <hesitation> go batəmbe mo me tən nən yillang bwi tə jəggə dʊtə tə dʊwəi ra kʊmar wʊ ni bo ə chii nən kwini ni hi ko bwəi hi kə tora tʊrʊm ki yʊnəng kə torʊmang kə we, barki ə baman be ə nəngngə ba fini nən jimo həngʊ wə nəngngə fini gəri kə dʊti ba chii yʊntə nə nəb malalang man nəngngə fini gəra kəiye mwəmi yəra kə sʊwe ra gən ban baman dʊtəgəre baman dʊtə tə nee gəre baman dʊtə tə tee gəre baman dʊte tə batəbiyʊ gəre kə kə ma nə ni fʊwi ə ki ban baitə dʊtə gəre ə jiyʊ tə nəngngə fini nən malalangngi ba nəngngə tʊgə rang. kəra yəgi gəni wə yʊlo wʊ nəb kʊrgə bwitəwi ə gʊn kʊrgə bwitə wi kə kə jinii jəʊri ban nyə ə jəʊ wi ki, kəsinte n'nəngngə fini gəri, ba nəngngə nyəgʊsʊ mo kən yəre man barki yəraman ba kəsinti ki yingtə ba fʊngngə yingte ba yo nən bwəte ba kwitən bwətə sii ə jiwə kwitən bwətə jiyʊ ki mo həi be dəb kə siwi, n'yəra man bi nə kwi jinni ə mʊriyʊ. a dəggi nən na bwiki ka yillo nən jiyu bumti, bən yəng a ləbwə mo bə na yiigi yə bwəti hi, mənni jinii kurəi bən ju, bərki ka na nu kurə gəna ki, gəna mo bə ji, bərki kab bə yuko nab toowə nab a ləbwəm bənjim me bə mərə go na ta tuwə ni a suni nyə we karə nar də nyəngki bə dəmmən bə ki nən koo, gu koota nyiibii yə berə ka mən fərə mo be mən ni chəmər də miyəng wu ni wu furi a gu me guji g dəi bə tidəng bə dəg nən kag gə, bə su nən go chi nibe bə gu nən swiyer dənən kunən, swiyer də be nən mən gə dən mən nəngngə rə məni mən sunən mo, ka dəuta we mo məri chiyə chi nən. we nən wi, jiyə nəngngə ki, bən jim nəngngə yəng gə go mər gən chi a chi nən wu giyu a bwətata jiyuwi kamərəng ka jiyəng, ji bə tuwə nab bəng kamərəng ka jiyəng ə gwə nyə wu chəmər wi, chəmər hən gə dəg rə ka hənjim a nyə n n'ka bə nyə jiyə dəə bənjim na bə a mər bwitang jiyəngngə ka nab bə nəngngə swiyer ə gəi mwəm. Bə chi nab nəngngə swiyerəm mə gəi wuni song a rə ki bə fəu go mər gən ji gə nəngngə swiyer wə jiyu mər bə ki ləbwəi me bə sei. jiya wuwai bərki nəngngə bə fini nən mələləng yang ka fərə rə gəng, bərki bwatə ka dəndəng nyang ka gusətə nən ka muriyu me yarə nən təngrə dəndə nən ka muriyang de, wu jinii a bu, bwaiyang de n'nəngngə bə məbsəi a bwi ki me bən chii tən nəb. mənni məbsəi a bwiya mo gə bə dəg nəb bə war go <hesitation> ni we ka dəutə we n'məsəmən guji bərki yom bə gəm rə səp nəb bə dəmmən yamməm a suwe go ka ka mən məbsəi ə bwiki ka jurgotən ə ni bə nya kaitə jəə jii yurwe. mənni n'chii mənən kursən ə bwi bən suwe mo oh furi ə gu bə nu kursən, furi a yu bə nu bwirəgu, yom bə niyam bə dəutən buwe, chiibə gəm ə dəutən bə we, me bə dəmmən ə chii ə yuggər ə nəb bərka kan chuurə me rə yilləng a bwi, ka chuure wu ni ji həngu nəngngə rə ə dəutən bə we. Bəng gə suwe mo mələləng ka rə fini fini tə mələləngngi ka mwam me bən dəmmən nibuwu kwan nən kwan, me bən suwe mo bən mwarmən warigu yang ka suwe gərəng wuni mən ka mənnən kamərəng mo bənyi rəgu wun suwe bə. dag ba nan yam fini ta malalang nji, barki malalang ji fara malalang me wa kai ki kai me ba nangnga, malalang me wa kai ki kai ba chii kursan, bang man suwe ra mo ka dautan we nan nangnga fini nan malalanga kai, man kabi man yagtan yam a jiya malalang, malalang kang ka man chura ke n'ji nya wu man ka man gara mura kaiyu kii ba tugaban man ka man gara gani nangnga swiyeta we ki ba tuga ban a bwa ka buntang bagi ba nangnga fini, nan malalang ba bau fugalta gu barki bwa ka buntan ka yulo kursang me yara ka chire yigi kwiyora lai niyang me yara ka chire yiigan gulla bwartang ku daam ba wulga bwi kanda man da wun ban nya gaggi katalle ragu wu ba yulo ban mo kam han nyang a swita swiwe ki ka kan gula tan ka gan bwang a gai, ka kan dagtang papero wu ba jir nan bunta tariyu, wai papero me yara wun yammi no papero wu kunta barki ka ra bwanyang ka bwanta ba jir garang, bwanti ka jiri ki na me man fara fungla ta malalangngi ki. bai ba chii rə yonang, yonang ba dəb a wʊrigʊ, n'dəggi a mura kai ki kai ba yon mənni ka malalang ki malalang ba nəngnga tʊgagang a muri, tʊgarang ka malalang ka mwam, ba dəg mu bən ngi yonang ka bʊnta hən ba dəg bʊntə hi kʊmur da gən a dam mə bwi, fʊla kʊmur da bʊnti a dəmmən bwiyu ki kai ba chii nyagʊ kai ba chii rə yhangnga bwi kai ba chii wʊ wani ba faʊ go gə nya gə dəggi mənni dəggi kai yəra rə kantəta tangrə dande yəra rə jiwu nən ka muri we wʊni mən be mən nui daggi kʊmur nən jinii jaʊri kai ma me bən jaʊ bərki ni yəngna bə kai hi a sei səp yəri kən farə gən mən ka mən kəmara mo a tai bwantə taita a jiya malalanga ka rə tʊgarang mwam. nəb bən nən mʊngo tə tə kəlleiyəm məndang kə kəllang mən faʊ mo məndakə kəlleiya mu a sei nyagʊ ki nəb ba chuu ka daʊtən wʊ kii n'nəngnga bə fini nən mulalang kime ba jirmən nyagʊ, bərki a fʊla nəngnga fini nən mulalangngi ba dəg məndang ka mʊn a chii nyagʊ, ba dəg məndang ka mʊn a chii kaluri kaluri a məndang ka mʊn ba ləmən bwi bərki bən jəggan me mən ni sɨrəmmi, nəb nəngnga fini nən mʊggor tən tə kʊntaiyəmm. Me mən tʊmən mʊggor da mʊn nən malalang ki bərki mʊggorhən banʊ yʊnie, bərki wʊni ni a be dəg mʊggor hən, ka rə kə ka gərəng, me sʊwe mo nəb wʊrig nən yɨlang a bwi. A jiwʊn dəggi amʊgori me nya gʊ nən yɨlangbwi me ba dəgga mʊggor ka y da bandʊwa mo meba jaʊ kak jɨnii, mii jɨnii gəra bandʊwai yəra nən nyʊim ba wii jɨnii a bandwam kə na nʊ mən mii bərang, mənni bo kən bərang ka kəmbang ki ajiwʊ n'diye rə bərang hən gə na tʊ mən bə nya gʊwi, bərang hə ba yʊlo na nəb ba chuu sɨrəmi agʊ ki, me ba bəmtʊwe, bərang ka kəmbəng bə yonyəng yonang ka bərang ka kəmbəngngə bə fao go kaʊwa bwi a kai na mʊr mən miitangnga banduwai na kauwa bwi a kai ki kən yii kasəntɨye, tasang ta dai kə kan kʊra kə kan faɨ hi, kə kan faʊ we malalang bəng kə tʊmən nən hi yəng ke n'dəgtən bə malalang a mri ki, ba dəg kasɨntɨ a yong kmr da gən me ba jirmən we, kʊmʊr ba chii a gai. Mən faʊ mo kaluri a banduwa mʊ a jaʊ kak ki, bən tʊmən bən yɨramən. Bən nəngngə wʊni ji ə sisəp n'bə nə fʊla yigi ə kəsʊwəi ki bən nyə jəʊtang ə kək kə bəndʊwə mu wʊn, man chʊʊmo bənyirəgʊ sʊwəi nən mwəmi kə wi, mansi yə giwe.